Himɓeeji kan e ngoodi, noone gite feere feere hewta e bana teemedde gootel e reeta jagotoo e meɗe ɗiɗi du.(hundred and fifty)